باش تنجم تلقى خدمة في البلاد هذايا، حاول اعمل في تكوينات ريت قرايتك ما تعملش على الشهادة، برا أمشي أعمل تكوين <hesitation> ساعة لازمك تقوي اللغات بالكدا، قوي اللغات نتاعك عمل الفرونسي. عمل لونجلي. خذ فيهم شهايد معترف بيهم باش تحطهم في الواجهة، وزيد حاول <hesitation> إبحث عن تكوين تابعين الخدمة نتاعك راهم يقويوك سيرة الذاتية نتاعك بلقدا وقتها برا قدم.